Ai ci ghishiyau ci ghishiyau wulthin ya ndaka di univasti wa ku ndakan jinu ba a pu c'imi wi ndakakai a ku ndakau ku ba a ndaka umma <noise> wa mi ba a ndaka iyawa mi ba a ndaka cina ma a ndaka cina khin takardi tasi ti primary ghai ko ga a ndaka cina ca khin takardi tasi ti di sakandare ya? Ai hyi taa yi vinahyi kuma a bati ma a ndaka pa suban suba a ndaka tsiga khin lthin subu vinasi daban daban a ndaka khiya wayani tighisin banda khin yani bu a ndaka da khiya di ghi tsaghisin ghi hyi ndaka kumiyusin a ndaka kuma tsaghi khin subana a ndaka iya yani bu a ndaka umma, <noise> amma Ghani a ku ba di jama’ai a ndaka ghana di sinna a ndaka sina yani buta umma gha gma ghamasi ndaka ghicaya. Amma Ghani wa bu di jami’I ghamu ndaka ghican wu ndaka kuma <noise> wi ta wuyani badana badan ba wu ndaka kumau wu ndaka sinna kuma subu subu canhyisin daban daban ghan we’e cighishiya sinni ta ndaka di makaranti gaarai hyi taa hyi yi vinayi hyi tahyiyi vinahyi.